¿Este xina rdoba? Este rndoba cun pa gobzin rcka ni cun robthe na rcka lani este chi rxunia de atrás chi rxela ni hacia deland, nes deland rnia zacka, chi zëh-zëh rgabiua xilani ra guxgyu ni-ni nú lo-lo piz xila ni chi zëh-zëh dis rgabiua lani rnia’zacka chi depende ga, gula nú vez rninu ra lai pat’y-ra lai pat’y, valna ni tipias ru xilani rninu nú vez, zega si va, zega-zega na forma xten ni va somen este zomen tip zi ru rieu lony chin gis ru ra gob ziny rxuñ nu lo pat’y te purzy nú gyé ni nu.